أفظل يكون عندي القدره على الإنتقال الفوري لإن كدخ أقدر أوصل لأي مكان بالعالم في لحظه أسافر و أزور الناس و الأماكن بدون تعب ولا وقت ظايع قرايه العقول ممكن تسببلي صداع و أحيانا ما أود أعرف إيش يفكرون الناس فيه.